<noise> Pôrtigaly, anisan'ny firenea matanjaky fa gn ny tatara mbô betibety makasiky azy zao da gn fanagnany ny mpanao bôly malaza Cristiano Ronaldo nanome Euro <noise> anazay vôloany tam fiaignan'ny firene. <noise>